די וועג פון זיין פארזיכערט ווען מ'פארט אליין איז קודם זאל מען גוט דורכקוקן די פלאץ ווי מ'גייט, <hesitation> נעמען א פארזיכערטע פלאץ וואס איזפארזיכערט פאר מענטשן וואס גייען אליין <hesitation> ווען בוקן דיינע פלעצער זאלן סעיף נאך פון פארדעם, וויסן ווי די גייסט זיין, זיך אויסלערנען אפאר סענטענסעס פון יענע שפראך, מיטנעמען דיינע דאקומענטס ווי די גייסט, מיטנעמען טרעוועל אינשורענס און מאכן זיכער די באקומסט אפדעיטס פון סעיפטי.